<noise> Olokkoloq dongiq-dongiq, iye manu e ri lalaeng enni, iyana ritu dikoq-dikoq. Apaqna, iye mettopatu naeloq messuq nakko makelemmeng i. <hesitation> Ne iyana tu dikoq-dikoq e, rekko enniwi kummi tu nraq pokok aju engka e buana loq monro, apaq iya- kuniro makkinanre.